Izy koa ke tiagna tsy handoto, izy koa tiagna tsy handoto tontolo hiaignana le hagniny hoagnintegna regny igny, voalohagny malôha tegna tsy mahandro amy charbon, ave- fa mampiasa regny resistance efa misy maromaro karazagny izy regny karazagny rice cooker, regny mampiasa gazy aveke amizay hagniny tsy ariariagna fahatagny.